Kausomi e'ni woto, ta woto yoyi a ina geɗamu go a ina geɗau gobu banda munto ke ge- dezi, ki lamba ko tikomi ko kola hawonko lolo, hawonko bakbak ko gultu riyama hawonko a gamneto yo lafiya zu- zungon munto ko tuko munto kutet dezi kutet lamba zugonko ka'e naknak ta kauso ta andibu to biya andi ke'e do? ku ina lamba dauza ku hadi yanku koai- ka'igeɗɓ aimoɗi ko'e dezi ko e' waina amma kausota andibu sai taliaya yomu yosum mu ina dezibu do? mu 'yanko dezi mu'e daɓa kanni lambada uza muyarda kisi zigonko ina gyado, ki munto ku 'yanko zuwe namunto'e andi mishi ko 'yanko mishi ku- ku- kas munto kanni kuse- ku kof munti ki guita ko kola zugonko lolo? ai azaf- a zafi guni- a zafi go a gyadau kauso ta andibu to tishemmu kenan daga lamba saina waina sai dezi wayye tishi kenan to kauso ta andibu tamiyare tamiyare ta sai shinkafa a tina wotobu goto sai lasar. To yanzu lasarmu'e go a ina daɗobu ke go a ina daɗobu a ina gyaɗabu luka. kausomi dezim'i ko iko ko tuko ko ina gyaɗabu do? ta kauso andi gezibu andi lambabu andi wainabu andi muntabu ke miya biya a ina gyaɗau lolo? to be'i- zim biya- biyak washi a tishe ensu mi a ina gyaɗau a ishe marshensu desdesdes. kauso uruma a damɓa uru zinabu ta uratu- ta a tina uresawabu sai uremumu lasar, lasarkuwa a datago miya ko a data gobu, go andi gyaɗau bu ai woto ta sai taliya yo miya a gota gobu yomi yosom yakuwa mu- mu isonko duwaro gobiye mushuɗe, mushuɗen koma muhafta dezi mute harkauso mugo munamti kuma sawa mu'e lamba uza mu'e dazi, mu'e daɓa kauso mute 'yamu ka'e kauso andi 'yabu ko iko daka ko iko tusa ko'e daka ko'e kanammunto kuzab- kuzabkanni kosiko manni gyaɗaubu si banda miya <hesitation> kauso kuwa andi 'yabu ta- ta- ta koko, koko 'yakzinato yoyiya ko tukoma zaibu ai koko andi zaibu to kauso ta rayuwa zina yoyiya. Ai kauso Andi rayuwa yo zinabu ban tishi bu yomu tishe tishe tishe tishe tishe washim andi kafi zabuwa bu Andi Maggi bu Amma naa gomtankom gadakko yo kauso lhia zugo anam bangul kasdi kabanko bangul kas kuita gadau luma a'ina zai tooh kauso ko Andi bangul bu eyoto bu Sai Manda baya zam Manda baiza kuwa tura cuta kala kala ah ahh biya asom'ye Andi kala kala cuta wayye 'do uhhm ta wae taciwon hanta ta zofshe ham azofshe Dol washim adone ajona Miya enko ha'da Kam Banda anamtu Kuma bureni adaka teni ko gonko kann Amma ko wati lahia to kaiso komi ta azibiti to agam gomanko shere ma ho'da ka itko ho'da hawo ma a gamko shere a'iti to kauso ta go a'inabu banno cuta ka'i kala kala taminene ta ta ato wayye ti wayye yomi yo kauso ko Sai bangul Sai kuita Andi kafi zabuwa Andi Maggi bu Sai kuita mo'dato Amma kausom aei haba kaiso biya a tishe zai do bii mandu bolo ma ko gafti saranko ma a 'bata bu Andi ge'dabu tuku'b tuku'b tubus aei zaman yaftito. Kaiso mi kaiso Andi 'yabu go atinabu ai yotobu <hesitation> daga woto Sai woto Sai shinkafa Sai taliya yomi yodem kuwa kaiso diyaf- diyaf a fato wayye ko e' dezi ko e' lamba ko e' waina too tishinmu kenan Amma kaiso tishe Zina 'do tishe Miya <hesitation> aei kauso an tishi bu.